E frein moa zany, e frein an'ny bisikileta na frein e tomobily da sotra, raha mandeha mafy anao moa da mitahy anao zany izy raha ohatry ka aniatsika oe hivi- hiolaka anao, izany oe miaro anao zany izy mba sy ho voan'ny loza anao, izà zany gn'asane frein, na ame bisikilety io na ame fiarakodia, fa misy avao koa zany gn'ankoatran'izay ngamba fa ohatry oe frein d'embrayage ve sy fantako fa sy de haiko lôtry zasy e magnazava anazy.